ऐरोनिन्ग् बोअर्द् मने स्त्रि कोर तक्। इ कपुर् होमैनक् स्त्रि कोरि बोले क्सहै कोरे। जोदि अमि बेदद् ब अन् कोरोबत् स्त्रि कोरो, तेन्ते कपुर् ब्लेगै पोरिब परे ब भल्तरे स्त्रि नहोब परे। किन्तो ऐरोन् बोदर् उपरद् स्त्रि कोरिले, कपुर् <hesitation> होन्दोर्कोइ पति रखिबो परे, अरु एके बरे प्रेफेस्सिओनल् फिनिश् अहे। अन्कि ऐरोन् बोदर् तलद् स्थबित ब कभर् थगे, जिए कपुरद् थिक् हित् ब बोहि थगि बोले क्सहै कोरे। किसु ऐरोन् बोदर् लेहेमन् कपुर् उलु मबोले थेग्से न थगे, क्सेइए एइ प्रए हकलुर् घोरद् देख प जै। भिहर्कोइ जि हकले रोज् स्त्रि कोर कपुर् पिन्दै, रोज् स्त्रि कोर कपुर् पिन्दै।